וויזוי מ'מאכט א אייער שפייז. מ'נעמט די אייער און מ'קראכט עס אויף וויפיל אייער מ'וויל, אדער איין אדער צוויי, אויב מ'מאכט פאר מער מענטשן קען מען נוצן מער, און מ'קראכט עס אויף, מ'קוקט אויב ס'האט נישט א בליץ טראפ, און נאכדעם נעמט מען א גאפל און מ'קלאפט עס אויף ביז ס'ווערט אינגאנצן צאמגעמישט, <noise> מ'לייגט עס אריין אין א טאפ, און מ'לאזט עס אזוי קאכן ביז ס'ווערט הארט.